Kalo nyuci pake tangan tuh kalo orang dulu nih nyuci pake batu tuh batu, kite rendem dulu cuciannye tuh, kite rendem cuciannye pake sabun deh tuh habis itu kite sikat sikat aje tuh cuciannye, udeh disikat sikat kite giles deh dibatu tuh ntar sikat lagi, giles lagi ntar kit rendem lagi kucek kucek lagi, kite sikat lagi, kao kite udah yakin bersih kite taro lagi, cucian kit kan bukan satu dua biji banyak cucian se bak kalo ini anak banyak cucian ni, akhirnye kite dikit dikit nyuci rapi deh tuh <hesitation> nyuci pake ini, adalagi pake penggilesan, kalo penggilesan enak penggilesan kite rendem cucian, cucian kite, kite rendem kite sikat sikat kite giles giles aje, enak kite lihat lagi bersih kagak, kite rendem lagi kite bilas lagi, nah kalo udah yakin bersih kite udah taro deh tuh, nah kalo sekarang jaman mesin cuci, enak tinggal rendem aje di mesin cuci taro tuh ngegiling sendiri mesin cuci tuh.